الرياظات اللي تحتاج جوة بدنية كبيرة هي مثل المصارعة أو رفع الأتجال، لأن الجسم يحتاج طاجة كبيرة وتحمل، أما الرياظات اللي تحتاج جوة بدنية أجل مثل اليوجا أو الشطرنج تعتمد أكثر على التركيز والمرونة بدال الجوة الجسدية، يعني ما تحتاج جوة بدنية.